<hesitation> රස නැති කරගන් නැතුව අතුරුපසක් කියන්නේ ගොඩක්විට <hesitation> රස නැති කරගන් නැතුව අතුරුපසක් සෞඛ්‍ය සම්පන්න වෙන්ඩ ඕන විදිහ නේ අහන්නේ. එතකොට රස ගන්ඩ දාන්නේ ගොඩක් වෙලාවට සීනි. එතකොට සීනි <hesitation> ගොඩක්ම <hesitation> මේ දොස්තරලත් කියනවා නේ සීනි හොඳ නෑ ඇඟට කියලා. ඉතින් <hesitation> එහෙම දාන් නැතුව හදන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම අපේ ඇඟට හොඳයි. ඒත් <hesitation> සීනි වෙනුවට කාට හරි ඒ පැණි රස ගන්ඩ හිතමුකෝ <hesitation> පළතුරු මොනාහරි <hesitation> මිශ්‍රණයක් <hesitation> පළතුරු සලාදයක් වගේ නම් <hesitation> අපිට පුළුවන් <hesitation> සීනි කොහොමත් අවශ්‍ය නෑ නේ <hesitation> පළතුරුවල සීනි තියන නිසා. <hesitation> එහෙම නැති එකකට පැණි <hesitation> මී පැණි ඒ වගේ පාවිච්චි කරන්ඩ පුළුවන්. ඉතින් <hesitation> එහෙම තමා <hesitation> ඇඟට හොඳ විදිහට <hesitation> හදාගන්ඩ පුළුවන්කම තියෙන්නේ.